I borosim-bolo igny zany da natao hanala sy handrindrana gny volontegna. I borosim-bolo iny koa da iny koa ny manampy ny menake mba hiparitaky bàka amin'ny fotom-bolo atiky ka hatramin'ny faran'ny volo agny.